لو هختار اني انا اموت قبله او بعده، اختيار محير بس ممكن اختار اني اموت بعده عشان اكون معاه واصمد للآخر وما اسيبهوش وحيد لوحده، علشان انا لو سبته لوحده انا عارفة ان هو هيتعب، وعارفة ان هو هيعاني كتير من غيري، فاختار ان انا اموت بعده، وانا اللي اتحمل الوجع.